Nululo nakué tan xhia x <hesitation> ixi, nalan texhi alcohol té lakenxhi livii, yuu nama nate yuvee, xhitanxhia tená ná kelentan nayu menxhi, li lakenxhi liyii pomada lakenxhi tanxhi'á.